Sohõ tuuri ɲaŋey laasabay no araŋ ne ay ma te araŋ se, toh tuuri ɲaŋey i ga baa gumo. Ni di tuuri ɲaŋey ni di afoo goono, kaŋ se i ga ne Limi, Zam-tuuri goono, Deeli ɲya goono, kokwarbey goono, buuma goono, <noise> Daray goono, Kooro Daray goono, toh wane yaŋ kulu tuuri ɲya yaŋ no. Goyba ɲya goono, i Moora ɲya goono, Daray ɲya goono wane yaŋ kulu tuuri ɲyaŋey dumo no kaŋ go laabo ra. Ni di Karji kwaaray goono, Karji bi goono, Gumbi goono, Sabara goono wane yaŋ kulu tuuri ɲyaŋey i dumo no goono laabo ra. Amma laabu fooyaŋ a sino, ni di wane kulu mate no i ga ne a se tuuri ɲyaŋo wo ɲga mo i goono laabo ra ka taŋ. Ɲga mo mate no i ga ne a se, Manguro ɲya yaŋ, mate no i ga nee, turare ɲya yaŋ, hayay kulu tuuri ɲya yaŋ dumo ra no. Dumalkade kul goono, hayay kulu tuuri ɲya yaŋ ra no. Ɲga nooya waraw yaŋ goono, wadin yaŋ kulu tuuri ɲya yaŋ no. Amma sohõ laabo ra tuuri ɲyaŋey, afo-fo, afo-fo i kulu goono bu, Malaka yaŋ, kulu goono laabo ra. Toh sohõ i do mooru, sohõ moso-moso i go ga ni wi, Kwasay goono, hayo goono, mate no i ga ne a se. <hesitation>